Pini nakkas hirmsahe larmama, ku peremiis kodo tulõ. Ja sis tä nakkas handa höörütämä, nii et tuu tulõ piaaigo otsast ärq. Ja sis tä kargas üles ja sis tä tõmbas keelega ja tege muid hirmsit asjo.